मेरा हिसाब से जे दे हम शादी कारण लगया छिन वेगा बारामा हमते जानने भोत ज़रूरत ची अर वेगा जानने क्या ज़रूरत ची की वेगि सोच कन ची वेगा परिवारे सोच कन ची वेगा संस्कार कन छिन किलेकी जेगा जेगा परिवारा संस्कार अच्छा छिन ता वेगा बच्चा अगर बिगन भी छिन ता उ आगे चलीते अच्छा बन जॉन अर ज़रूरी नी वेगु पढयो लिख्युं वोन ज़रूरी ची वो अनपढ़ भी चल जालु वेगु संस्कार वेगि सोच सब मान्य इ \रखन।